Yangi baliq muzlatkichda bir ikki kun saqlash tavsiya etiladi. Asosan lekin <hesitation> uzoqroq muddatga saqlamoqchi bo'lsangiz uni muzlatib qo'ygan yaxshiroq.